निगेराऊ ख्वाऊ आनू तीखा स्वादु टाँगेस्स फेमस तू। हुझुगो तंग खवू पू मखय सामग्री याम, खेसावा, राल, बीनस, टाडू तेलंग, मसाला, जड़ी-बूटी। स्मुंद्री बोझनो मछली, जिंगा, केकड़े देसके डिशिज्य। आई लाांग शा, जेडू शा, पोट्री शा देसके जाज्य। हुझुगो तंग मुख्य व्यंजनो जोलाफ्ह राइस, एगु सी सूप, पाउडर डीयाम, सुयाम गरी, पेपर सूप, मोई मोई, अगोमोनो सूप, अक्रा, अदू देसके चिजे दुश। आई देशर्तो दुश पक्क पक्का चिन चिन कुली कुली, पलंटेन चिजे देसके दुश। आई तुंगमगपू हुझुगो द्वा जोबो, पम वाइन, कुनु, जेनिज आई स्टार बियर दुश।